Ël lait l'uma sempre ciamalu lait cul da animale, ricavato da animale, ricavà da animale e l'aut ënvece a pö esi na bevanda <hesitation>